goggowa leddi ni ko capet ni don wogga leddi ni aren ni haa hore magha ghadon mari butol butol mei o'n awatata hander bookati awaatan diyam sai awata ko omo ko sabulu sai a yo'a ustan diyam mei sai don woggongha haa leddi ko haa do capet mei ko haa do baranda mei pad datti wooni haa do mei ghadn wogga datti mei sai hangangha hoosa datti mei haa hoore magha sai lornaden bokati mei sai lotangha sai metaa a dhinghan wogguugo